Ai azafady ngiahy ai, novakiko koun veranao ign aii, izy té ndraiky tsy kiniako fa izy nitanako ign nalamatra tagnagnanahy de tonga de latsaka tambany také de vaky, <hesitation> ifaiko izy io am magnaraka de amiako vola anao n'a koa hoe saode atsika roa mihitsy andeha hiaraka hizaha leha karaha an'tô à bazary akagny de mahazo vaovao anao avakeo, tegna mamerigny fianlantsigny fa tsy kiniako izigny teo rw ai.